Neɗɗo fuu, jon tinnaare fuu sikke walaa heɓan ko yiɗi koo. Tinnaare ana hokke miilaade laawi kesi faa keɓaa ko njiɗɗaa koo. Ɗun watta du no huunde tiiɗiri fu a tawan joomun ana miiloo hoɗun haani wadde faa hannde so ɓettoo ɗo woni ɗoo.